Uun ya'a chokoján kendavatu nikua ndavitu nuu tukue cha'a ndavicho nuu kue china, nuni tuu onré ndajaninu nuni kanda jaintu chindotu ndachindutu nu nunde kua nikendavatu kua kayeuta, chidotu nuu ndoditu ndoniko kutuu taka nikuanjan kendavatu ye yetunuu numangu ján, yetutu taka kua onre china yakanero tukenru ndajetutu indutu nunde yautu ján ikonutu nikua meni nikua ikonutu davitu no no tikue kuechi ján ndavitu nuu tikue chiña ján ndavitutu no'o manko ndavitu nuu nudii taka nduñi nduntautu ndoni kutuu taka ni kua ndoni ndatuu onre ndukutu yetuu onre tu ndava chicatana ján dadavitu ndavitu kakuan nintero ñe'ero ñenró yani tukua, ndavinta ninada vintu kununi niyenru yee ke ndava chicatana ján ndono onré yen niñaña ndaña ñuxun, ndei kuadavi cchokoján kojani chikatana ndachi ndu mayo junio julio ján kendava chikatana ndojoda na chokoján mini ndavitu taka ñuñu takaro.